Yiyolun aftira be hundukumaga, halawun fofugo, yere hundiyam, mabo faddu kuhunde jay torra talun. Nenden numdo sika be hundukuman, numdo hola be hundukuman, tobikumaga do ala kohanai. Nenden butolari ko torra tanga, gawanga fufa be hundukuman.